Принтер метавонад чизҳоеро, ки дар компютер ё телефон ҳастанд, ба коғаз чоп кунад. Масалан, агар ту расм кашӣ ё матн нависӣ, принтер метавонад онро чоп карда, ба ту дар дасти коғаз диҳад. Принтер дарун якчанд рангҳои махсусдорад — мисли сурх, кабуд, зард ва сиёҳ. Вақте ки ту тугмаи "чоп кардан" мепахшӣ, компютер ба принтер мегӯяд: “Чоп кун!”